Wafoom usolee fucoho woomé sinaŋ té baan sinaŋ éni ujoow bésiil so aw bémundum ukan maal, nunaak inja gakarari gulaab, nuwul do nunaak jaraam laab nusáh.